मेक-अप योह बायलांचो आनि चोद्वांचो सगळ्यां आवडतो भाग। यी वसू प्रत्येकाच्या बागान सापडतलो छेडे सुधा लिपबाल्म वापर्तात तोह सुधा एक मेक-अप चो प्रकार। ये वसू वापरपाक खाईच्या जेंडेराची अडचण न्हा कोणी वापरू शक्ता। नाटकांग बिन मेक-अप दशावतारी करतात ते तार डलले असतात। मेकपान टोनर आनि उज़्वाड पडता आनि कयय नवीन बगुंग मेइता पुन मेकअप जितको बरो तितको वैत सुधा आसा।